Computadorape oime oi jokua barra de tarea jokope yaikuatiata ñee impresora, jaema yaumbirita jeje clip, mau jokogui yamoagregata compu <hesitation> tadorare jokua dispositivo jukurai yaiporu jare ñamocoecta kua